Ñeeñal ari ko ɓeydude feewnude nguurdam e nder renndo, yooɗna ɗum, walla ɗum huutoraade geɗe ɗe poti huutoraade. Ngati ko ɓeeɗoon ñeeñƴuɓe mballata no yimɓe nguurdi e peewal e mbelamma tawa kadi ena kolla pinaatawaa, ine kolla mbaawal mun en.